Woodi goɗɗo debbo walla mi wi'a puldebbo, gaawoowo, o yahi daande maayo. Ɗon o yi'i wonndu battaaru. O hoosi battaaru ndun, sey o tawi ɗerewel nder maaru. O maɓɓiti battaaru ndun, o hoosoyi ɗerewel ngel. Ko o tawi ɗerewel ngel e winndii woni "kala jannguɗo ɗerewel nge'el o waalataa balɗe cappanɗe o maayay".